Fandaharapotoa mahazatsy miovaova tiako satria tiako satria la tsy miovaova i mba haitegna raha atao sanandrosanadro. La ohatsy hoe ka mifoa maraindray zao tegna da manasa vilia mapiritragno mandeha metsena mandeha mianatsy. La haitegna avao zay hoe izay gntao sanandrosanandro toy izay hiovahiova tsy hainao koa hoe ino koa ny atao androany na ino koa koa gnatao androany